Gny desserts fatako aby koa aloha da: yaourt, akondro, salade de fruits, ah cake, gateau, misy koa gny mousse de chocolat. Ah angamba zay.